أما أحب ألعب قوي نط الحبل سواء كل يوم ولا كل تلات أربع تيام كدا أجيب الحبل وأفضل ألعب بيه وأنطلي بيه خمسين نطة ولا حاجة، عشان هيه مش مجرد إيه لعبة الواحد أما يتسلى بيها ولا كدا، لكن برده رياضة للجسم والجسم أما يستفيد منها وأما تقوي عضلات الرجل يعني، فالواحد أما يحبها عشان كدا.